Quruqchilikda dehqon sifatida suvni tejash uchun tomchilab sug'orish tizimini ishlatgan bo'lardim va albatta shuningdek qurgʻoqchilikka chidamli ekin turlarini ekib <hesitation> mulchalash orqali tuproqdagi namlikni saqlashga harakat qilardim.